Cust'attra pura esti ua bella dommanda. Deu penzu ca bivvi ua bella vida ae dia de oi no è semplicci, no esti ua cosa faccilli. Penzu ca bivi ua bella vita <hesitation> cheridi nai bivi ua vida chenza, chenza curri e trabballendi po guadagnai dinai, custu se beru. Ma penzu a su prorpiu ca non si deppidi bivi po trabballai, ma trabballai po bivi. Penzu ca sa felliccidadi no è possibbili po tottu sa vida, ma penzu ca bivi ua bella vida cheridi nai bivi impari a is amigusu, a sa pobidda o su pobiddu e figgiusu. Penzu ca fendi is cosasa ca si prascinti e fendi is cosasa ca penzu pointi giai gratificazioni a su, a sa persona chi bividi sa vida. Bivi ua bella vida no è sempri facili <hesitation> dui funti meda. Genti ca non poidi bi ua bella vida, penzu par esempiu a sa genti chi bividi in logusu sperdiusu <hesitation> o logu meda poberusu e non teinti dinari, non teinti s'abba, non teinti cosa e pappai. Custa po a mimma esti ua sconfitta po s'umanidadi. Penzu ca bivi ua bella vida deppidi essi u diriuttu de ognunu de nosu <hesitation> penzu ca po bivi ua bella vita bisongia bivi in serenidadi e in salludi, poitta sa salludi è sempri importanti po bivi ua bella vida. A su propriu pozzu penzai ca <hesitation> dui funti medas persoasa e genti ca non teinti sa forutna de bivi ua bella vida e cussu non è un, ua cosa <hesitation> ca penzu siada giusta.